<hesitation> aspiratera tena marigny izy, mitsentsitry fako na poudre poudre madinika regny an-tragno ,dia ny fomba fiasany zany ôhatry oe, misy vantilatera mihodina mafy feo agnatiny akao, dia ingny zegny mitsentsitry lay raha na lay fako, zay hitany akeo dia entiny mandeha agnatiny akao, de zay no mahatonga azy oe mitsentsitra.